اوكي يلا نحاول واحد عشرة احدى عشر خمسة اربعة ثلاثة سبعة ثمانية ستة ثلاثة عشر خمسة عشر اثنين اربعة يمكن جذي انا تقريبا قلت كل الارقام اتوقع